हगलाऊ फेली बात है जाकी सरब रू नाशो कदी ही करनो ही कोन चाईजा। और बात आई सत् महंगी और शस्ठी म्हारा आता एक ही फेमस है झाकी ना मैं आम बोल मैं धोळो खेया कर ह। धोला भुट्ट ही शस्ठी सरब होया कर है जाकी मना चालीस-पचास रुपया में मिल जवा है। बिना पीवणा री बाद अम्मि ना इंसान ना होश रेवा है और ना कोई बात। चाटू क्यू नी हुअ क्योंकि बा सस्ठी हुअ तो लोगा ना एक दम भेोशि री हालत में डल देवा है। उनरा पीवणा री बाद में इंसान ना किसी भी प्रकार को चट्टा कोन रेवा और बू पीवणा री बाद माईइतना रू ही सोचा। गंदी गंदी गल्लीया रू उपयोग भी करता है।